විදුලි කේතලයකින් ජලය රත් කරන එක සාමාන්‍ය කේතලයකට වඩා වෙනස්. මොකද සාමාන්‍ය කේතලයක් අපි ලංකාව වගේ නම් <hesitation> ගෑස් ලිපේ තමයි තියන්නේ. ඒත් විදුලි කේතලයක් අපි හැමතිස්සෙම විදුලියට සම්බන්ධ කරනවා. විදුලි ස්විච් තියෙන්නේ. <hesitation> ඒ වලට විදුලි කේතලේ වයර් එකෙන් ගහලා තමයි විදුලි කේතලයක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ කේතලේ අරගෙන, ඒකේ පියන ඇරලා, ඒකට වතුර පුරවනවා. කේතලේ තියෙන්න පුළුවන් යට කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස උඩින් තමයි මේ කේතලේ තියන්නේ. ඊට පස්සේ තියලා, අපි මේකේ පුංචි ස්විච් එකක් වගේ තියෙනවා ඒක ඔන් කරනවා. එතකොට මේකේ වතුර උණු වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට වතුර රත් වුණාට පස්සේ <hesitation> විදුලියට සම්බන්ධ වුණ තැන ස්විච් එක මේක ඕෆ් කරන්න පුළුවන්.